La kuro’ xen júú kiee’ e kóorá’ e tynáá’ jnáá’ e ka la ká’naá’ e my xa jmýý e jmý pii’náá’ re fá´’ra jö. ki la ku xen my la xá jïï’ na jná jöto ka kýn ga ná e kooráá’ jmý pí’na kió, ‘ñá jïï’na, my jö ka kóorá’ exin ekiee’ canica, canica xin e kiee’ e kooráá’, ejö kuóó e koorá’ jnáá e bii jyn dsí xipíí’ my jö ekóó e xin canica e kiela’ Kö’ E KOORÁ’ EKIEE’ e xin din fáá’ra’ ju jmíí jö to ju ñíi’ fá’tá’ trompo ejö, ejö e koorá’ kö’ bii, bii jï’ kié’ xipíi’ ejö, bii jï’ kié’ ejö bii jï’ kieerá’ fá’n kie’ dsa jáaá kóó ejö my xa re fáá’ra jmý a e xa jia’ka ii e re kóó tá’ ki my guá’n jmyy re nɇ re fáá’ra jöla nɇ lɇ lajy kuóó e ka kóórá’ jnáá’ my jö i kie’ hasta xa jmýý e <hesitation> e bi, e ta jmí’ kié’ lɇ kö ka’ e kuoo ekoorá’, e ka kóó xi’ la kä <hesitation> la kää je ä’ jmyy la kää ejö kuóó kö’ e kóó xipíí’ e re nɇ e röö ä’ jmyy e röö ejö ‘néé’ e ka la ká’náá’ jnáá’ re fáá’ra e re fáá’ra jö e <hesitation> e xa jóoó je iá je náá’ráá’ lⱥ i e re nɇ jö ka láá re fáá’ra jö ka laa e dse e juó’ e kiee’ e koo ekiee’ my xáá’ la xen júú exin futbol jö e mi tyn jnáá’ ejö juu e e <hesitation> e ja yy ‘ño juó’ re fáá’ra jö nɇ e mi týn jnáá dsa e juó’ ekiee’ vasquetbol, futbol, volibol, la’ xin ejö re fáá’ra jö e ka la tyna’ ‘ño juó’, ejö juego kö e ka lɇ tynáá’ ´ño juó, e nɇ néé’ jö e la re lɇ e náá’ jnáá’ dsa jmíi.